Usaldus om väega tähtsä asi. Tuu jaos, et rahuligult elläq, tulõ sul usaldaq, et ka tõõsõq suutvaq tetäq häid otsussit ja sa ei olõq ainukene, kiä piät tuu jaos tüüd tegemä.